Tëtäguasu <noise> sudafrica oa moapipa <noise> mopeti araoivope, mopetieta saupopa ovapa mopeti arasape kua tëtäguasu <noise> jeta yae guinoi ecosistema <noise> jaeko icapital jee cabo, pretoria, jokogui imiarireta afrikaans Ingles idioma xhosa, zexoanape, javoi oïko continente africape, kua téta guasu pe jeta yae yaesavi viñedos, guinoivi ñana tuisavae <hesitation> jokoguivi guinoivi i opipitava, kua tëta omofunad mbia Jan van Riebeeck.